السلام العالمي مو شي سهل بس ممكن يتحجج إذا في كل الدول أتعاونت على نشر ثقافة التسامح والعدل وعملوا على حل المشكلة بشكل سلمي وتجنب الحروب بشكل مباشر وكمان في التعليم والتوعية ونشر ثقافة السلام والتسامح.